Ireto avy ireo sakafo azo analana rano: voalohany, ny voankazo ohatra, toy ny paoma, ny <hesitation> ledsy, ny voaloboka; faharoa manarakarak'izay ny haninkotrana: ny mangahazo, ny katsaka dia azo analana rano avokoa.